Lu Belgiu è un paisi di lu centru Europa ca cunfina cu Francia, Germania, Olanda e Lussemburgu. Lu tempu è tipicu di lu centru/nord Europa unni lu nvernu è friddu e spissu nivichìa e la stati è cauda e sapi junciri a temperaturi di trenta gradi. Li pioggi sunnu principalmenti ni lu periodu nvernali ma sapi chioviri macari a la stati. La temperatura media di lu nvernu è di cincu - deci gradi sinu a junciri a temperaturi di menu cincu - menu deci gradi.